Fômba hitahan̈a sery na gripa zen̈y, arakaraka za mandiniky <hesitation> fan̈asan̈a ôron̈o matetiky amy ranon'ny misimisy sira. Aviô <hesitation> fin̈a- fihinan̈ana raha misy vitaminy se ndreky figiahan̈a rano ndreky fandrian̈a bônera. Karà zen̈y.